समंदर में नरसारा का जीवजन्तु पाया जावे जण्म से मुख्य मुख्य जीवजन्तु निम्न है। सबसे पहली बात करो, सबसे बड़ा जानवर की ब्लू वेल है। फिर शार्क है। उके बाद में ओक्टोपस है। इस्टिंग रे है। समुद्री गाई है। समुद्री घोड़ा है। और गोल्डन फिश है। डबल एडर शार्क फिश है। और उके बाद में स्टार फिश है। नरी तरह की सीपिया भी पाए जावे। केकडा भी पाए जावे। जिंगा मच्चा भी पाए जावे। रव, कतला असा कि नरी सारी मच्चा भी पाए जावे।